Kua reta ko aipo ivigui pe oiko va reta i iguipe oiko va reta ko aipo oikatu ma no, oyepokua ma ko kirai yoguireko vaera jokope reta jare opaete jare opaete mbae reta jokope oyapo mbae ara ñano reta oparaviki jare jae reta oyerovia vi ko aipo jokope esa oyepokua ma no jokope yoguireko jae reta va no ivi igui pe